انا بحب البرودة الشديدة وأفضلها لان البرودة ممكن اتحكم فيها بلبس اكثر او الجلوس في مكان دافئ لكن الحر الشديد يكون مرهق وصعب خصوصًا لو ما في مكان تهرب له كمان البرودة تخليك تحس بالانتعاش أحيانًا فأنا أفضل صراحة البرودة.